Li misi di l’annu nta l’ordini giustu partennu di jinnaru sunnu: jinnaru, frivaru, marzu, aprili, maggiu, giugnu, lugliu, austu, sittembri, ottobri, nuvembri, dicembri.